نوع الموسيقى اللي مفضل بالنسبة لي هو الموسيقى العربية الكلاسيكية، أحب اسمع -لل-لها ،ولألحانها العذبة ،والأصوات الجميلة اللي فيها ريحة التراث، الموسيقى الكلاسيكية ،بتعكس مشاعر عمييقة ،وتاريخ ثقافي غني واستمتع <hesitation> لما اسمع أم كلثوم ،وعبد الحليم حافظ ، و <hesitation> موسيقى الجاز برضه بحب اسمع لها.